اذكر مؤسسة خيرية تدعمها، ولماذا ترى أن هدفهم مهم؟ أنا أدعم جمعية اليتامى الخيرية، لأنهم يقدمون دعم كبير للأطفال الأيتام اللي يحتاجون الرعاية أشوف هدفهم مهم لأنه يوفر لهم حياة كريمة وفرصة أفضل للمستقبل كل طفل يستحق حياة مليانة أمل وعناية، ودعمهم يجعل الفرق في حياتهم